أبي أن الشعر يكون قامة- قامة في المجتمع، أعتقد أن الشعر مهم لأنه يعكس شخصية الناس وأهتمامتهم، الناس في العصر الحديث يختارون جصات تصفيفات- تصفيفات تعبر عن أسلوب حياتهم. <noise>